Ny asa tena tsara amiko a de ny asa mampidi-bola ary asa vitako ara-dalàna <hesitation> ary ihany koa a- asa ahafahako a <hesitation> miaina ara-dalàna.